إذا كانت عندي القدره نخير بين زر إيقاف الزمن و لا الرجوع بالزمن راح نخير زر إيقاف الزمن، السبب هو أني نعتقد أنو اللحظه الحاليه هي الأهم، إذا وقفت الزمن راح نقدر أني نستفيد من الوقت لتركيز على واش نحتاج كيما القرايه مثلا و كنولي بالزمن هي صح تقدر تولي مليحه و لكن نعتقد أنو العيش في الماضي مش الحل خاطرنا نحتاجو التركيز على الحاضر باش نتقدمو.